يمكن أن أقول ان أكثر شيء رمنسي رأيته على الإطلاق هو عندما أرى رجل و إمرأة طاعنين في السن لكن يبقان يحبان بعضهما و تجدهما يساعدان بعضهما ويمرحان و يفرحان رغم كبر سنهما إلا أنهما كبرا معا و إحتفظو على حبهما منذ أن كانت صغيران و هذا يجعلني أحس بالفخر و أحس بقيمة الحب.